Do prej maicave që na i veshim bohen prej pamukut. Pamuku vjen prej deleve. Ajo nxjerret prej deleve, përpunohet kadal kadale edhe bohet- bohet rrumullaku i leshit që masanena përdoret për kepje, hin n’makineri t’ndryshme ose punohet me dorë.